افضل ان انا هختار البيتزا, بحب البينزا وبحب طعمها, بالنسبالى قدر اكلها فى صيف فى شتا ,الصبح او بليل, فى الغدا, او فى العشا, مش بيبقى عندى فيها اى مشكلة